wima nyóbodi, ŋooni nyóbodi gimanda, awéli nyobodi gimanda, gyíŧi gbúŋ bà nyóbodi gimanda. Han gantin hentel ma hi, amendi ma anyóbodi gimanda, bbasgo, nwóoti willi ma ndúbatus amendi a ŧambe gimanda wee gí sembi willi ma he.